﻿Mya wul tu myani, myan ta gaɗen ko ta mokshen, ɗan mya ŋal tu ma̱ fi tsangan ma cimta. Tsangan iri gyo? tsangan <hesitation> se maskan; gadta-tur ngandi. ngarwon ɗaŋ ma̱ ɗya ma̱ fi <hesitation> a dalgh <hesitation> a dal gha gya <hesitation> ngan fi ghen rɨgheni. Ma̱ ɗya ma̱ mbiti, ma sla, ma̱ slaŋ ɗipta gya samma ca ghan man don tu ko in mya kapti: ma̱ ga tə ci yiŋde. Amma de vies ta wultu ‘gad muri, ngan muri’ ŋa? Ka ga ba ka gata tu ta ya na mani, wo man nda ca ghen gya samma ndosaŋsa won ɗaŋ a ta yir vaŋ. ma̱ yisaŋay ko mya kapti, gi gwos, na ngarwon ɗaŋ tu na Chong a wul, a ndara mum mwani ɗaŋ ka paŋ gad; gad, wo paŋ mum mwan. Paŋgan mum mwan, mum mwan nda wo gad wo fi ngatn cighan, gya zha-copkan wa; gya copkan samma wa, ngarshi gi wo ɗya fgih men Ta gya hidima ngarwon ɗaŋ ma̱ fi, a-a-a-a dal ghwa ghan zlar won ɗaŋ ma ka vi nladi ko ka ɓazlaŋ, ai ka ɗip ngarwon ɗaŋ man ɓwa nghan ŋes zha ka sla ghan, ka man sake ka fi ngarwon ɗaŋ zarsa ɗaŋ ta mani, ɗaŋ ta-ɗaŋ ta sla: zha. Ma yi saŋay tu ba, zhai ɗaŋ ka lar ɗi, ɗaŋ ka fi, ba yan nda wo, wo fi <hesitation> wo, konu wo ɗya tui vaŋ, amma hidima ngarwon ɗaŋ ma̱ ɗya ma̱ fi, ka ŋa zha slạ ghan, ma fi gya zha sla ghan, ta gya ngan cị ghani, gyoɗaŋ man ma ghanɗi, ta man, ta man tu. Myani kuma, ma̱ varshi ta ci ta sla: Yaŋshi kuma, ta dwan yir, ta gam, ta gammam tas man nghai, na tsangan danan ta wusaŋay. Mama-mama gh nyes, ta dwan yir, ta gam tas ŋi wasaŋ man, tsangan wasaŋ ta wusaŋay. Ayisə ngəi to kab ngər shi gya gi ƙyafi ba yan ngən da ciŋ koni su ngən won ɗan kə yir a dləŋ sə a mob duk ngər won ɗaŋ kafi don kya dya kə paŋŋi kya fi ngər shi gya gi kə mani kyatsən ngən wusuŋ ngən te gəɗi wa koni wo tli ndara kod tə man tu kya fi ngə shi ka man fi koni nəfi kab kən gəɗi wa mafi koni nə kab kən gəɗen tsən ngən wusunni nga yin a wusuŋan kab tsan ngən gəd tə tur gəshin ɗaŋ məfi ngə məni a dəl kə mokshi wopi to ngər won ɗaŋ mya fi nə pol ngəni to mə tsən cim ngə a polngəni har dəl kə məs kən wom məs kən wa ko məs kənen ngən ci ngəni ma wutu kab tlu a gip kə sə gərwon ɗan ca poləm ngəi. kə kenes ma wutu tlu seri don myan a dək kə bwa ngən coŋ ma ko nə dəl kə ngərwon tsənin mya yel kutuŋ tlu geri a mob ko ngərshi gyo, to tlə na mbətlimi ɗa ɗa she tlu kəɗi, tlu kaɗi mya su tlu kaɗi tlu kaɗi ngər won ɗan a polam a tlu kaɗi yan ci tu kaci tə monda bawo fi ngə gə tən, kaci ta monda bawo fi ngə kətəŋ amma ɗaŋni tlu kaɗes mya su ngən ci ngəni yi tə wurɓa tlu geri ɗaŋni kya tlə tə a sə təni yi tə wurɓa, mya yel gya tlu gal duk wurɓa wos ɗan a fi ba ca da mɓar məŋ amma tluŋ sə guda mbətl mi yani ngən ca rahn kuma mya wutu mə tlə mə ɗiɓ wurɓes yi ngərən tən tə tlu geri tə tlu kaɗi to tluŋ sə gya gi yanta caa rahn amma mya wutu mə tla məɗib ca təɓi yi tlya-tlya.